Mia be ama ɖuɖuwo, amawo ne mì ɖuna, amawoa, leke miawɔ wo ɖo, ne woa nɔe ne mi dzidzi ɖe ne mi ne ŋewo le gbeme gbɔva? Ama, <hesitation> ne nye ya nye ŋtɔ ne me da ama le gbe me gbɔva egbea, enɔ nɛ kakaka wɔna ŋkeke amenyi, wɔna ŋkeke amewo, tsaƒe va gble na. Ŋkeke amenyi, ŋkeke amewo wã, ne tsɔe gaɖekpekpe ga me le ŋkeke amenyi, amewo ma mea, ya gba ɖae. Eee wo yɔna ema be agble be ama, <hesitation> evegɔã wogba yɔ nɛ be agble be ama pɛpɛpɛpɛ voa, wo va tsɔ yovowo be nu ke wo va he va ye wo yɔ be angrai, wo tsɔ va kɔ ɖeme ama dzi le gbea mea, ne edɛ tsɔ gbɔ va aƒemea, egbe, etsɔ kpoa egblena, ama me gba nyɔna o, ma gbanyo kaka ya gba ɖu o. Vɔ ne me kɔ angrai ɖe edzi o, ne ama ŋtɔ be kua ye gbe vo wu ɖe gbeame ye vo miɔ, ye ama ŋtɔ le nenema le gbea me kakakakakaka kpo tsi ne edɛa, ewɔna ŋkeke amenyi enyi ŋkeke amewo tsaƒe gblena loo